En essi casu yo diva a izil las razonis polas qu'ei llegau tardi i piiría que me dispensin. Siempri la verdá por delantri.